سٹیز کا سین فل اِنٹرسٹنگ ہوتا ہے بوس، ہم کچھ الگ الگ سٹیز میں سٹے کر دیئے۔ ایک سٹی میں کچھ سال، دوسرے سٹی میں تھوڑے زیادہ، اور ایکسپیرینس الگ۔ ہر سٹی کا اپنا وائب ہوتا، کلچر، فوڈ اور لوگ الگ الگ، اور اس میں اَجسٹ کرنے کا بھی الگ محسوس ہوتا۔ جیسے ایک سٹی میں تین چار سال رہے، اسکول اور کالج کا سین فل مزہ تھا، فرینڈز اور لوکل فوڈ یاد آتا، میں کبھی بھی۔ دوسرے سٹی میں دو سال کم کے لیے رہے وہاں پہ، لیکن لائف اسٹائل اور ورک کلچر بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھا۔ لیکن لیکن لرننگ اور ایکسپیرینس کافی ملا۔ ہر جگہ تھوڑا سیٹل ہونے کے بعد لوکل لائف اور فیسٹیول انجوائے کیا۔ چھوٹی چھوٹی ٹرپس اور ویکینڈ آؤٹنگ بھی فل مستی کر سکتے اپنے وہ ٹائم پہ۔ اوورآل ملٹی پل سٹیز میں رہنا مطلب ایکسپوژر، اڈاپشن اور لائف ایکسپیرینس کا فل کومبو ملتا۔ ہر سٹی سٹے یادگار ہے اور الگ الگ فلیور اپنے کو یاد دلاتے، اور اپنا پرسنل گروتھ کافی ہوتا۔ بوس، ٹریول اور سٹی ہاپنگ کا اپنا ہی مزہ ہے۔